ང་ཅ་གི་སམ་ས་བི་ཀཔ་ཆ་དེ་གི་ངཆི་ཇུ་ན་མ་བོག་ཤི་ཐན་ལེགས་ང་ཅ་གི་སམ་ཁ་ཏེམ་ས་གུ་ཡ་ན་ས་མེཆུ་ལཔ་ཏི་དེ་ཀོརླེ་ཤུ་གུ་ན་ང་ཅ་གི་ངཆི་ཇུ་ན་ཆ་དི་མ་ཕུ་ཀི་ཧྥལ་ཏི་སམ་ས་གུ་ན། ང་ཅ་གི་སམ་ས་བོ་ཡ་ན་ཧྥྲེཤ་ཕི་ཕྲུདས་ཨོ་དེམ་ས་གེ། དེ་ལེ་ཐོམ་ན་གྲུབ་ཀྲི་ཀཔ་ཤྱ་ངེབ་ཨོ་བོ་ག་ཤྱ་ཡ་ཧྥྲེཤ་ངེུ་ཏི་ས་གུ་དེ་ལེ་ངཆི་ཇུ་ན་ཆུ་ཡ་གུ་ཤེ་ཨིན་ཨོ་དི་ཧྥང་ཀྲི་ཨིན་ང་ཅ་གི་ཆུ་ཡ་ཀེ་ཕོ་ཐིགས་ཀེ་བོ་སི་ལེང་ཏེ་ར་ཁེམ་ཏི་ཧེ་པོ་ཨིན།